<noise> Managna fiheseham-po karaha olom-belo i biby, i biby dia sy hoe izy sy manan-saigna foagna fa misy izy io manan-saigna, agnatin'izany ohatra aomby, renin'aomby io raha ohatra ka maty zagnany igny, de mitomagny kara olona io de migoloitra io magnalina andro, mitaraigna miara ny zanany igny, de karahan'izany koa kivà, mipilopiloka foagna izy dia mitaraigna foagna izy a mandra-pia- ahitany hoe kaiza zanany nefa sy hitany igny fa maty ndraikindraiky, managna fiheseham-po zany i biby.